Ty hany ara-tantara mba tiako ho handramana zao, zaho zao ta hihina cheeseburger zao, ta hihina ino, maro e fa tena moa zany tsy mahay karaza hany fa cheeseburger zay avao ty mba haiko.